padebo odi silipas, odi lagatab je, odi ngondam je, odi je ir le, je hi me irta mayo, silipas to hi me doan chirwantana chakasare nanun, lagatab je bo, kanjwany got lo fawn irta vai rapuchu, ngondam je bo, kanjwany je hi, ya urgo mayo.